Eeeh haanɗi ɓe acca ɓiɓɓe aɗama komoi yeɗa ha mari haaje fu eeh haanɗi ɓe hokka komoi yeeɗa ha mari haaje fu.